<hesitation> Ponesreta <noise> oyapo tembiuyave <noise> jeta oiporu <noise> kaovireta, kua ipuere omboyea pasta ndive fideo, aro, anivi temiti iareta <noise> jokpe tembiu ñavaeva jaeko shushi jokuae má oyeu jokope <noise>